<hesitation> أوك, في أحد الأيام اكتشف طفلًا بابًا بغرفته لم يكن موجودًا سابقًا، كان الباب مصنوع من خشب جديم ومزين بنقوش غريبة، طبعًا بدافع الفضول فتح الباب ودخل, ويش شاف؟ شاف عالم آخر ملئ بالمغامرات والأسرار الكثيرة.